Фаҳмидани пурраи инсон бисёр душвор аст. Ҳар кас таҷриба, эҳсосот ва фикри шахсии худро дорад. Мо метавонем кӯшиш кунем, ки дигаронро дарк кунем ва ҳамдардӣ намоем. Аммо фаҳмиши комил эҳтимол ғайриимкон аст. Муҳим он аст, ки ба эҳсосот ва андешаи дигарон эҳтиром гузорем.